<hesitation> Mandany vola amy resaka traikefa baka e! Ia, zey ten̈a nitiako ary izen̈y edy raha atôko fôtony anô za izen̈y refa mandan̈y vola amy traikefa izen̈y mitombo. Mitombo koa traikefanakà bôaka de lasa maro amy izey raha heko mitombo koa fahalalanakà.